کینیا، د افریقا په ختیځ کې پروت د استوایي هوا یو متنوع اقلیم لري چې د هغې په مختلفو جغرافیایي سیمو پورې اړه لري. ساحلي سیمې یې ګرمه او مرطوبه هوا لري، په داسې حال کې چې لوړې غرنۍ سیمې یې معتدله هوا لري. نیمه وچې سیمې یې ګرم او وچ اقلیم لري. کینیا دوه باراني موسمونه هم لري.